ගෞරවය කියන වචනය අපි හැමෝගෙම ජීවිතයට ඉතාමත්ම වැදගත් <hesitation> වචනයක් විතරක් නෙමෙයි <hesitation> නමුත් <hesitation> ක්‍රියාවක්. අපට තව කෙනෙක්ට ගෞරව කරන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> නිරායාසයෙන්ම <hesitation> ඒ තුළ අපිටත් ගෞරවය ලැබෙනවා. අපි <hesitation> බොහෝ විට කරන්නේ <hesitation> තව අයව පහත් කරලා සලකන්න උත්සාහ කරනවා. නින්දා කරනවා අපහාස කරනවා. නමුත් අපිට <hesitation> පුළුවන් නම් තව කෙනෙක්ට ගෞරව කරලා කතා කරන්න ගෞරව කරලා සලකන්න <hesitation> ඇත්තටම ඒ <hesitation> තුළ <hesitation> වඩාත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අපිට කවුරු එක් වුණත් ඇතිකර ගන්න පුළුවන්. මොකද බොහෝ මිනිසුන් <hesitation> කැමති තමන්ට කවුරුහරි ගෞරවයෙන් සලකනවට. ඒ තුළ <hesitation> ඔවුන්ට ආත්ම අභිමානයක් ඇති වෙනවා <hesitation> තවත් තමන්ගේ ආත්ම ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ගෞරවය කියන දේ <hesitation> ජීවිතේ ඇත්තටම <hesitation> නිතරම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේ <hesitation> හොඳ සම්බන්ධතා අපේ සමාජයේ ඇති වෙන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා. මොකද හැම දෙනාම කැමැතියි තමන්ව අගේ කරනවට. තමන්ට ගෞරවයෙන් කතා කරනවට. තමන්ගේ <hesitation> කරපු යහපත් දේවල් <hesitation> තව කෙනෙක් <hesitation> අගයනවා කියල දැන ගන්න කොට. ඒ නිසා ගෞරවනීය බව <hesitation> ගෞරව කිරීම <hesitation> ඔබේ ජීවිතයේ නිතරම අත්දකින්න ඕන.